Halawa ishkaltan digda halawa makintoshi, elin halawa bagarin, simsimi elin, fufuli elin, <hesitation> dirbisi elin halawa foulin, halawa shaari elin, masasa elin halawa lakum elin, halawa mawlid, alafi elin, malidari.